मैं सोशल मीडिया नी यूज़ करदू तो मेरो टाइम जांदी च व्हाट्सप्प यूज़ करदू सो भी काम के लिए काम ते ही यूज़ करदू और ते मा भी मुश्किल बिटन तीन घंटे दो तीन घंटे चले जांदे मेरे